Piyoda yurishni afzal ko'rardim, chunki piyoda yurganimda bemalol quloqchinlarimni taqib xayol surib <hesitation> qo'shiq tinglab yursam bo'ladi va xoxlaganimda bemalol turib yoki xoxlagan joyimga aylansam bo'ladi. Velosipedni uncha haydashni yaxshi bilmayman <hesitation> birdan to'xtab ololmayman. Xullas piyoda yurish ko'proq yoqadi.